<hesitation> Agna, raha mba tegna mahaliagna agnaha zegny le <hesitation> ôlo tsy tegny mampiasa lafaoro regny zegny zare mahandro fô avy amy lapoaly fogny zareo mahandro agn'anjy, ôhatra hoe pizza, de avake koa, de misy ôlo mahandro kare avy a masoandro koa no ahafahan-jareo magnagno agnanjy, misy le skoto tia magnagnognagno explo regny koa agnisan'ny hitako mampiasa metody zay de mba mahaliagna zaho.